Livi wa nakue'e nka nduu iyo nka ojna te livi vetu ka nka lo cambia, te iyo ka nka te ña-ña ña kua'a nka ka nka xi lujua ye ne'e nka ve lujua nka te ña kua'a ka nka